Oïme jeta tembiporureta, yapaqravɨkɨ vaera, oïme acha, madhete, serrucho, oïme jeta mbaekoyayapo vaera, carpinteripe, sepillo, serruchos, construccion peguara, pala, picotas, jare kukuraï yandepuretei yae, erei mbaetɨ ou seakape